Aike tontoge ama in inomune nagai ee aike tapaia omi, arukogimo oipogin nagai aike paake kukutu toi kopogino loipogin ee tontoge omi, tee aike tontoge intomunne. Nagai toi ee aike painap omi minno kopogino toipogin. Nagai ee aike aiai omi ee tontoge, noke ee moi omi minnosiga uigatoi tantarakogin; toi torakogimo toitoipakogin tee tontoge toiparei iniomunne. Nagai tee aike amanoko toi minmo musiga taragakogimo kakia omi tontoge tantakogin. Ee aike moi omi ta taragakogimo, nagai ee kukutu nagai ee tontoge toi kopogino loipogin lua tou ipaguigu mamakasi tuntugu toi kopogino mani loipogin.